Bulamu bwendelea khuba obutinyu niendi nii niendelea khuba mukhongo, khulwa findu efinji nesie omwene uu ukholanga, obulamu bube bulayi noba bube bubi. Ngala ikasi <noise> kenya okonye, okonye ikasi okhole, wakhola ikasi onyole amapesa <noise> we ofu ofu ofwale, wifwale wifwasie obe musafi wesi, liswi libe lilayi, alafu khandi obula obulamu wakhaba mukhongo, kenya oo obe nabana, na bana abo nimaisha kao, kenya oo obasi obali obakasie bulayi balolekhane bulayi imberi wa bandu, babe nde <noise> heshima khubandu, babe nde maisha bosi kenya bu babe nde maisha malayi. Lano bulamu buno niwendeleya khuba mukhongo buu bwendeleya khuba butinyu sana, kenya sindu shiosi shiosi sheniamuwa nimbola ndenya khukhola eshindu fulani nesie omwene uamua, kenya mundu wundi <noise> yesiyesi yala yalaambira ta khola shino khola shino tawe na khandi. Niwendeleya ori khuba orio mukhongo nyala khula abundu wabola mbinya khole shindu fulani ne eshio ni maybe ni shitinyu nomba ni siraisi, kata oo onyi wi onyala khula abundu wabola kata aa fio afadhali kata fiikhale firio. Nobulamu buno wenya khandi wifunze okhurula khubandi, onyala khonyola abandi bali nde maisha malayi bandi maisha mabi, lakini iitegemeyanga ewe mwene ngoli, onyalakhuba mutinyu wo wokhola ikasi, onyala khuba mutinyu wokhulima, onyala khuba mutinyu wokhola shindu shiosi shiosi lakini nowu wira ukhu <noise> okhuba nde uhuru wokhukhola shindu maisha kano namatinyu ta, amaisha <noise> kenya wiire omwene moo makhuwa tofauti tofauti, onyala khunyola efiama filio finyala khukhukhonyakho khwendelesia maisha malayi, ikasi okhole fiashara obe nde maisha malayi nomba okenye ikasi iibakhwandika. Obe nde maisha malayi. Lano imbola mbu maisha kano kanyala khuba matinyu wenyere kabe matinyu, <noise> ne kanyala khuba maraisi enyalakhu wenyere kabe amaraisi.